أيا مالا هاذيك الخطرا كمالا ناضت ل، ناضت العاصفه وش ظل <noise> جات البحر جاب وحد <hesitation> وحد السفينه هاك جابتهم للشط <noise> أيا كجاوها مالا جات الدوله، جات الدوله راحت تراعي منين هاذي الأصل تاعها، جابو <hesitation> ناس تع تاريخ و آثار بداو يعرفوها مبعد كتشفو بلي راه تع الرومان الغابرين.